सोन्वसारांत जातया भाषेच्यो चायो लोक पियतात। देकिक काळी चाव दूधाची चाव गुलाबाची चाव। पांचवी चाव आदि दोर चायेको स्वाद आनी वास वेगळो। असता काळी चाव ताचें नाव सांगता ते भाषेन काळया। रंगाची असता आनी कोडु लागता दूधाची चाव धोवी असता। आनी काळया चायेवोण कमी कोडु लागता गुलाबाची। चाव पोरमोल्लीत असता आनी मोणांक शांती हडता पांचवी। चाव पाण्चवेया रंगाची असता आनी बोल्लैंकी बोरी संभालतां।